Mam san ni nyɛ sabelega, sɛla n ni wa'am mam puti'irɛ n na de la sudɛka bii yeletoo. Sabelega ze'ele boi la sɛla n ka ani suŋa tumam buuri puan magese wuu, kum bee kuurɛ koo yele n paɛ nɛra. Sabelega n ni dɛna sɛla ti ba ni dikɛ makɛ pa'alɛ.